आफ़न ने कमरों बनाड़ लियो उमें आफ़न ने अपने हिसाब से लाइटा लगाड ली। बढ़िया लाइटा में चमक बा हालों रंग पूतड़ लियो। <noise> पण आपहने कमरा में ढंकी आल बरिया नि लगादी। या फेर ढंकी जगे नि लगादी तो दूसरा ही बराई कर जागा के कई कमरों बनाड़ियो आसा को। तो आफ़न अपहाने कमरा में अल्बरिया लगड़ नि चावे जिसे दूसरा भी बढ़िया खेवे। तो उमें भी माथा भड़कावे। वे भी साव नि लागे तो कमरा के अगले या बगले लगाड़ नि चावे। न्यू भी नि भई जहां क्वाड हेगो वा लगाड ली। <noise>